والله هختار طبعا ان انا اكون نسر لان النسر معروف ان هو رمز القوه فى اى بلد من البلاد و النسر من اقوى الطيور فا هقدر ادافع عن نفسى لو اى طائر تانى هاجمنى و كمان هقدر اكل اى حاجه انا عاوزها